Fomba fiasan'ny climatiseur ndreka an mba hampangasisiahana ny efitragno an io an misy télékomandiny de izy an mandeha courant, de raha voa ohatra andragno akao mafana, de tianao hangasiasiaka antragno an, de kitihinao telekomande de: zao degre zany ny hasiaka tiako ande antragno akato na ohatra ndreka mangatsiaka de tianao hafafana de zao degre ndreka ny hafanana tiako amin'ny tragno akato.